Nche teja chen- chan espej mbes jwa'nta, nzo jwa'n nabi na nzo jwa'n bix, re jwa'n nabi'ba ndyo len nyuba' za njwi'men lo menba zya ze njwi'men lomen xomod nyamen zebay, cha jwi'n nya cha <hesitation> cha jwi'n nzibza' izyekmen cha jwi'n nokla xabla' o cha leja' nokla xabla' cha nambi yia' cha jwa'naza men nda men ryioba na lo espej jwi'men pues, en cha jwi'n mbu yekmena re jwa'na nly', cha ken kuan ndolo lomena', abezes na <hesitation> men na njwi'dna na nzo kuando ndolo lomen na ndamen ojwa'na naba xa men nd jwi'na tya abezes nxinur men jwa'na rzynya nly espeja'. mbay na nzo, nzo espej bix jwa'n ncho len exkumen za, nzo jwa'n chan xa gota', ncho jwa'n chan xabi', lad exkumen yo'i chan xa gota' pues nak xaba' nkaxa espej xa pues nzoy cho- cho dibuj xis ney mbay cha re men biba' na men ba' nkaga espej bix men ba segur chan men biba' re xaba thi- thi mza nke xis ney bay jwa'na nak chan xabiba', nyet'na a lo mejor nu chan xa gota nuga nuga taga naka a la bes nday miska jwa'na, jwa'na njwi'men lomen par ndamen jwa'nata nly' jwa'nak irzyn espeja.